בְּصׇרָאחַה מַאשִׁי דַּרּוּרִי יְקוּן הַדּ אֶשִּׁי מְשְׁקֶל, כּל וַחַד חַר יִכְתַּאר שְׁנּוּ בְּغָא פִי חַיַאתוּ, וְלָקִין אִילָא קָאנּוּ בְּזַאף דִיַאל נַאס מָאבְּغָאוּש יִגִ'יבּוּ לְוְלַד, אֶלְמֻגְתַמַע יְמוּכֶּן יְוַאגֶ'ה סְעֻوبּוּת פִּלְמוּסְתַקְבַּל, מִן נַاحְיָה תַּוַאזוּן בֵּין אֶלְאַג'יַאל.